كان رائد الفضاء في مهمة خارج المحطة الفضائية وهو يراجب النجوم لاحظ نجم يلمع بطريقة ما قد شافها قبل كان وميضه يختلف عن باقي النجوم ولاحظ انه مو مجرد نجم بل محطة فضائية متطورة جدا ما لها وجود في سجلات البشر تتحرك ببطء نحو الارض وقرر انه يتواصل مع ناسا بس فجأة سمع صوت من خلال سماعاته يجول: لقد اكتشفتنا لكن هل ستكون مستعدا لما هو قادم